Eau om pali ya umanueru wama am una lawa, nalawa ehu otuwe tae am unai bersi tamsi ae tandan. Sia tandan ehu tae euw euw euw rena lei isa, tandan besarena lei isa tae tae euw euw tae opali lawa. Eh lawaresa emutuan emutua reini mene ieuhu isane itunue, itua empe amane na nalia si tulune an. Tae hohu tandan meoite reisin ata lima, hohue mereu ho tandan tae ipapa lahue layopee amane taeta kyope analika siahsehie. Eh remesa mereupu tandan rie hekarope nam usiru na nitu norope nai di an, suhae palawa leire <noise> tane lawa rupali tane tandan, tane asiteli, tane kasibi, tenae hakaitela, tane kacang, tane bawane, tanam apa ini samua.